Like education if you teach somebody education, aay will be alright for dah person, because anywhere dah person go dey speak, people will always like them.